ما- مش عارفة كيف نجاوب على ها السؤال، إنك تموتي جبل شريكك يعني ممكن- ممكن بعض الأفكار، يعني إنك لو الواحد مات جبل شريكه شعوره أفضل، ممكن لإنه ما يتحمل يشوفه يتألم، ما يتحمل يشوف <hesitation> الإنسان اللي معاه مريض، فما يتحمل الألم.